Ma cunservé la carn, përché a düra ën pes a s'pudrìa büté o sottovuoto ënt i sachëtin appositi për për la për ël mangè o se no ënt i cuntenitur appositi për ël freezer che a manten-u la la coza d'la carn e anche d'le verdüre comuncue